أفضل أن أكون عالقًا على جزيرة بمفردي. لأن الوحدة تعطيني فرصة للتفكير والتخطيط بشكل أفضل، ويمكنني التركيز على البقاء والنجاة دون أي تشويش. أما مع عدو، فالموقف ممكن يكون مرهقًا ويزيد من التوتر، مما يعكر صفو قدرتي على التعامل مع الوضع.